Au eu, umpali na heselawa, jadi au heselawa rauwe amane ya udusun me opa leito, re arauwe kilo lima, jadi aula yo pale tae aura sali'e, aura saulawa ehu'e auna papalae ilauwe mutu retupuwane mutu tae otuwe. jadi au otewe ilauwe emheri tae au louwe ilauwe masariya kasbi hatai, ehueru, lu aire lolo'o ta'e au mulai ausiya ei. Jdai au siyaei jadi au siyae oto mone pemesa au siyaeru ehu tae au taneru. Jadi au tanei ilau ehu eru au saka ulawa mere alae iu ahiyata karna narulai ru ale, jadi nalue uhidup. Jadi au sakae ilau eelae <hesitation> ae retupuane se tehan sa ahuhuwe au unae nae meri pason pasonna sakau u elae Yae tuere isin, etuere sin me sai lau hulana telu se lau mutua <hesitation> tau nanae. Jadi au nanae nalouwe au an, na lou an ehaire ana louwe umakana na sakae sakaheu, u nalou hese utaniya ramen le'e. Jadi au siyae unaawa me re ilaue setelah ehue, tae, aulouwe erua masaiya, au unae na sakana au unalawa sahelu. Jadi kalu au nanae nai lesi mesa saka tae waheriya horia au an hori, relain no au pake'e nalo na taraiye le'e, tau an niyele'e se, au an iyane se, au an ya waute se, mo remesa saka au an yai se meri yo, nalouwe, na louama isa'i makana louama duniyai. Jadi unae ilau heue au louwe re masaiya helu, louwe re masaiya ta'e au unalawa helu, tau tanei si helu, ilau lawa me lauwe emutua <hesitation> tau nahelu. Jadi emenunjang nalou ihidup mungkin nalou makana, na elesiyo au ahelie nalouwe umakana Se tam mo na lou an, na louwe u an, yau wana ehu ema, na na louwe ama hidup utemina. Kalu na, ihese tam, maksudnya sahe hese leuwema, harus isiyese, ihese ama tane me resa ama lawa se, ama sehe se mesa harus si se na loauwe imakana lama duniyai. Kalu tam masa husinese helu jadi amaruwai ilau welai lesiye ehue ilama usuwa'u, lai ulama uluma, ta'e au hanhinten helu, au olama uliye helu. Jadi olama uli'e, emutuwam mesa tau anane na louwe ehuwei na saka i an. Kalu nai an tam, sakai nai inga sae, au hi hese, jadi kalu hihese tam, i an tam, jadi harus ihese. Ihese me sa na louwe ama kahidupan na louwe ama ana, ama amemena, na louwe ama hidup. Jadi auheseyo lama weseme le hila mau suwalai lama luma, aula huwe nayo lama, tau si tunuwe, sihisiwera iyae, ilauwe mansa siye suwe louwe wei an, ta au an ehu Ta'e au tuweu se, au istirahat se, <hesitation> re me. Ilau wera me haka tam lawa ilauwe nanalau ehu'e, <hesitation> matau hesehel, karna tehe'e apaule saka putae le'e jadi harus ihese, ihese helu na sakana inanae sim sa isin helu helu, na saka na eu turus, mo kalu ite tehe'e nai lau putae, mesa saka kalama lama re meri yo, <hesitation> jadi harus ihese, ihese me sa na saka, na sakae walaluluwe yo kalu tam masun sakae sae mahese luluwe ma yani harus si hese, jadi lawa mesa harus si sakae me sauroroe ero nalo'e umakana yae, kalu tam mason sakana upa, harus nihise lo ama hidup, kalu na ama hidup nai unae salah, sakae salaha meri yo, tau niae rumusa lai supa, harus sou niae na sakana mo sae me sa ise rawa. Karna itetumata olama amana ese isi amaoliya sin sa ama tanei sa tanei lau sa isiye, jadi amatanei lama isiye, sa harus ihese, ihese mesa na louwe ama kahidupan re meri yo Lolanie kalu nau hesilo lesi berarti sakao lahuwe lau lama, olama pasar se, tau aheli'e, <hesitation> omosan kepen mata isa tam mungkin hale sae nau suka ano sae, <hesitation> ta sakau hale le'e, walem yane tei sa se, uhale memasa oli sa se, <hesitation> saka se me. Jadi haruso ohese, mo kalu nau hese tam mason lawa me mae onanauma, harus we se. Jadi lawa messa penting, <hesitation> lama louwe ite. lou hese tam mo an tam, aklu hese berarti sakao an, mesa na lo'o. Jadi ohese ehu ilama usuwam, lailolama luma, osu umur roroe, tau perum oroe roe tau'e, istirahat, tau istirahat oliye sa sasi'o sisiye sewera siese si oti lau an tau an men yo